Va nihoyat shanba dam olish kuni. <noise> Ko’p bo’sh vaxt. Oilaga yetkaziladigan vaxt. Do’stlar bilan turli xil uchrashuvlarni amalga oshirsak bo'ladigan kun hisoplanadi. Albatta sayohat va turli xil sport tadbirlarini ham rejalashtirsak <noise> zo’r vaxt